أنا بصراحة أفضل أشتغل خمسة أيام في الأسبوع لمدة ثلاث ساعات. ليش؟ لأنه أحسن لأنو أحسن أقسم وقتي وأخفض الضغط. خمستاش ساعة في يوم واحد مرة كثير. وممكن أتعب وما أقدر أركز زين. لكن لو أشتغل شوي شوي كل يوم أكون مرتاح وأقدر أنجز أكثر على المدى الطويل.